Ndefuuji yimɓe suwed, kañun duu yo liɗɗi non, teew, kañun e haakolooji, legimŋaaji jonkaa. Ɗun nii neɗɗo waawi sifaade banngal ndefuuji maɓɓe ɗii kaa. Mi meeɗaayi yahde ton. Anndal yaaja ee ko naayi e maɓɓe nii enne, so ngoonga Allah. Ayo.